Nre nrai a tenre nra inkana tá, tan lia yavii, yaví nrikui yavii jan nrana ta hu ho o on, konaka lia tikoto ta ngu nredi nreda.